त इ बात लैकामेके बा एक दिनके बात बा उ रातके हमनीके गाऊमे न बरी गसके आंधी बेहार आइल रहे, आ आधी बहारके साथे मेघो परैत रहे बरी जोरसे । <noise> मेघमे बनौरियो खसैत रहे त हमनीके सब जाना घरमे बैठल रहली, आ हमनीके सब जाना खाना पीना त खालेल रहली । आ गाऊमे कथी होइये कि जखूनत्रा मेघ बुनी आइये न त लाइन न रहैये, त हमनीके घर भित्री बैठल रहली। आ आंधी बरी गस्के आएल रहे, त हमनीके नाया नाया घरो बनल रहे, आ घरमे एउटा तीन लगएले रहे त उ टीन निमनसे जोरले न रहे का हाऊहाऊमे । त ओकर बाद कथी होलक गस्के हावा अलक न त उ टीन के उधियाके लेगेल, त उ टीन त बेसी दूर उधियाके न गेलक हमनीके बादमे फेन लेऐली हमे हमर पापा उधियाके <hesitation> जौन टीन उधियाएल न त उ टीन उधियाएल टीनके लेऐली । ओकर बाद कथी होलक हमनीके फेन घरे जाके बैठ गेली। आ मेघ परैत रहे ओतने गस्के, आ मेघके साथमे बनौरि खसैत रहे त हम त लैका रहली, आ हमरा बनौरि देखके बरी निमन लागे बनौरिसे खेलेके माजा लागे, त हम जाके बनौरिआ उठाके आ ओकारा खाए मुहमे लागए औरो कथी कथी न करे बरी ठन्डा रहलै उ बनौरि आ बरी माजा लागे का देखेके उबाला।